таңғы шоу
жат жерге келін болдың қарындасым
жас жүрегің езілмесін жалындасын
гүлдей жайнап өскен жерің
артта қалды ау ескермедің
қарындасым қарлығашым
барған жерің бағыңды ашсын
шаңырақ керілген керілгесін
ауылың мақтаулы келін десін
артыңнан жаман сөз ерілмесін қарындасым ай
таптың да бақытыңды кете бардың
аңсаған арманыңа жете қалдың
ағаң сені ойлағанда
тереңірек бойлағандай
қарындасым қарлығашым
барған жерің бағыңды ашсын
шаңырақ керегең керілгесін
ауылың мақтаулы келін десін
артыңнан жаман сөз ерілмесін
қуаныш бақытты елің десін қарындасым ай
қарындасым қарлығашым
барған жерің бағыңды ашсын
шаңырақ керегең керілгесін
ауылың мақтаулы келін десін
артыңнан жаман сөз ерілмесін қарындасым ай
қарындасым ай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
ал достар баршаларыңызға қайырлы күн жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына сәтті күн тілейміз
ыыы бүгінгі күндеріңізде жақсы жаңалықтар көп болсын
ал енді дәл қазір ы сағат тілі онды көрсетіп тұрғаннан кейін әсем нұрғалидан жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонағымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
ақтөбе облысындағы жантүршігерлік апаттың мән жайы белгілі болды
еске сала кетейік оқиға айтеке би ауданы белкоп ауылына жақын маңда дүйсенбі күні таңға жуық болған
үш қырық бесте мазда кронус көлігі қарабұтақ ауылынан ақтөбеге қарай кетіп бара жатып самара шымкент жолының тоғыз жүз отыз төртінші километрінде қарсы бетке қозғалыс жолағына өткен
опель вектра көлігімен соқтығысты
қатты соққыдан мазда көлігінің газ баллоны агрегаты жарылған
жүргізуші оның әйелі ұлы және немересі көлік ішіндегі өрттен қаза болды
сондай ақ опел вектра жүргізушісі аудандық ауруханаға жеткізілген
оның әйелі мен ұлы оқиға орнында көз жұмған
осы оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды деп хабарлайды спутник қазақстан
шамалғандағы оқиғада дәрігерлер автобуста қалып қойған екі баланың жағдайын айтты
жол апатынан ауыр хәлде қаскелең қаласында қарасай аудандық ауруханаға жеткізілген
бес және үш жасар қызбен олардың анасы дәл қазіргі таңда жансақтау бөлімінде жатыр
дәрігерлердің айтуынша анасының сәл де болса беті бері қараған
ал шеке сүйегі сынып мидың қабығы жыртылған қыздардың жағдайы әлі ауыр
облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының орынбасары өмірзақ ниязбековтің айтуынша қазіргі жағдайда ота жасаған қыздың жағдайы ауыр көрінеді бірақ төмендемеген
комада жатыр екінші үш жасар қыз ауыр хәлде себебі миы қатты шайқалған
оқиға орнында қайтыс болған көлік жүргізушісінің туған туыстарына мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев өзінің твиттер парақшасында көңіл айтқан
алматы облысында осындай қауіпті үш темір жол өткелі бар
оның біреуі шешілген
енді қазақстан жол және салық министрлігімен бірлесіп шамалған мен байсерке ауылындағы мәселе бойынша жұмыс жүріп жатыр деді облыс әкімінің баспасөз кызметкерлері
өзге де жаңалықтар
асқар мамин тмд елдерінің байланыс министрлерімен кездесті
үкімет басшысына байланыс саласындағы аймақтық достастық жанындағы ақпараттандыру жөніндегі тмд ға қатысушы елдердің үйлестіру кеңесінің жиырма бесінші отырысының өткізілу барысы
сондай ақ биыл қазан айының соңында мысырда ашылатын бүкіл әлемдік радио байланыс конференциясына дайындық туралы баяндалған
осы орайда премьер министр қазақстанның бес ж байланыс технологиясын енгізуге интернетке кең жолақты қолжетімділікті арртыруға көп көңіл бөліп отырғанын атап өтті
астана футболшылары манчестерге аттанды
олар европа лигасы турнирінің топтық кезеңінде манчестер юнайтедпен кездесу үшін англияға ұшып кеткен
екі команда қыркүйектің он тоғызынан жиырмасына қараған түні сырт алаңда ойнайды
кездесу олд траффорд стадионында өтеді
басталуы нұр сұлтан уақытымен түнгі бірде деп хабарлайды
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамыз жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн бұлтты жиырма төрт градус жылы елордада күн жауын шашынсыз ауа температурасы жиырма екі градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм
ән көңілдің ажары
күз келгенде алтын бақ тұнжырайды
сан жапырақ сансыз би тыншымайды
сен емес пе көктегі ақ бұлттар айналған
жүрегімді сан арман шымшылайды
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
сендей жаным кім төксін арай маған
айналатын алтынға бар айналам
қайдасың сен жаным ау мекенің қай жақта
қалай ұшам жаныңа қалай барам
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын лаулаймын
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
лаулаймын сен бар жерлерде лаулаймын
жаураймын сен жоқ жерлерде жаураймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
сен маған оралмасыңды білсем де
неге мен өзімді алдаймын
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали және бүгін бізде қонақта ақылбек досжан ағамыз продюссер досжанов а кешіріңіз досжанов
кешірім өтінемін
енді ақылбек аға жалпы ы өзіңіз дана кентайға продюссерсіз ғой енді одан бөлек тағы да әншілерге продюссер болу ойда бар ма алдағы уақытта
сұранып жүрген әншілер бар ма иә бар көп айтайықшы кімдер
ой енді мен оның бәрін не қыла алмаймын жас әншілер көп ііі сосын аға жұмыс істейік анау мынау
мен шынымды айтайын енді ойымда бар
бір жоба бар ойымда бірақ оны енді ыыы екі мың жиырмада жасасам ба деген ойым бар
жақын қалыпты ғой негізі
жақын қалды енді көбінесе ол жаңағы қазіргі жұмысқа байланысты артқа шегіндіріліп келатыр негізі он тоғызыншы жылы бастайын ба деп едім
көрем енді ааа екі мың жиырмасыншы жылға су жаңа патронмен жүріп істеймін дейсің ғой аха
сені көрсем ақша көргендей боламын өзі жақсы ғой
ақылбек досжан бауырымыз келіп қалыпты ғой бүгін қонаққа дейді
ақылбек сізге көп рахмет айтқым келеді дейді
сізге де рахмет
не үшін рахмет айтқысы келді екен камилла дейді
мына кісі өте неге камилла дейді дедің
жоқ қамилла деген қыз жазыпты ақылбекке рахмет деп
может менің киноларымды көріп жақсы
мына кісі өте ашық жарқын екен күлкісі убил дейді ой айтпаңыз убили ме убила убийственный күлкі ме
мхм ақылбек досжанов ыыы таңғы шоуда бүгін жалғастырайық
былай дейді ассалаумағалейкум біреу еден жуу керек біреу мұғалім болу керек біреу көлік жүргізу керек біреу кино түсіру керек бәріміз бастық бола берсек қалған жұмысты кім атқарады
ақылбек мырза тек денсаулығыңыз мықты болсын дейді
мен негізінде былай кеше бір әзіл жазғанмын
ана бір байдың баласы жаңа пол жуу деген басталды ғой мхм
не алып келіпті робот мхм пол жуатын ше
пол жуу деген нәрсеге айтатын болсақ кезінде класта пол жудық қой бәріміз ше
сол әлі күнге дейін иногда студияда шайып шайып жіберу керек болады сол кезде қалт тұрмаймыз жүгіріп кетеміз даже режиссерларға дейін бізде ондайда ешкім қарап тұрмайды
сен де жуасың ба

масқара ақылбек қазір бізді ств арнасынан ыыы жаңа көріп қалдым саған келген хаттардың ішінен сенің сыныптастарың ыыы жерлестерің көріп отыр екен
соларға бір сәлем жолдап қойып ыыы мектеп кезіндегі бір қызықты оқиғадан
ой менің кластастарым жақында жиырма бес жылдыққа барып келдік қой мхм менің кластастарыма бәріне сәлем ккм жетпіс жеті жігіттеріне қыздарына бәріне сәлем
достығымыз ажырамасын көп болайық көбейе берейік ыыы
сол биыл бізде жиырма бес жылдық болды өте тамаша болды
барлықтарыңа рахмет
барлықтарыңды сыйлаймын құрметтеймін қадірлеймін барлығыңа бар екендеріңе қуанамын
ақшаны барлығың тең жинадыңдар ма әлде сен кішкене көбірек қостың ба
оны менің кластастарым саған қазір жазып жібереді
жазыңыздаршы инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында
жалпы ақылбек досжанов мектепте қандай еді қазір өзгерді ме жұлдыз болып кетті ме кісі ме жазыңыздар
ой жәке мына кісі жайдарманда күлмей қатайып отырушы еді мында жырқ жырқ күліп жатыр ғой дейді
жайдарманда жайдарман қызық емес десіңізші жоқ жайдарман қызық мен өте күлетін нәрсеге қатты күлемін мхм эмоциямды жасыра алмаймын

жарты сөзден деген сөз ғой айтқызбай ақ не не менің машинамның нөмірін айтайын деватсың
назаров дейді нөл елу бес дейді жүз он бір бас он бір патрол дейді
он бір емес қой қазір сенікі қателеспесем жүз он бір бас нөл бір болып кеттің ғой
түү мықты мықты
ассалаумағалейкум ақыл мырза қош келдіңіз дейді
бір тарихи кино түсіру ойда жоқ па дейді мысалға жаңа ғана екеуміз әңгіме қылған троя сияқты
бар ыыы жақында жаңалық болады құдай қаласа күтеміз күтеміз күтеміз
ақылбек досжан таңғы шоуда
таңғы шоу
сен мені көрген сайын күлімдейсің
сен менің қырда өскен гүлімдейсің
сен әлі жырға толы сырға толы
кінәсіз махаббаттың тіліндейсің
әлі де сезім оты басылмаған
бағалап шын біледі асылдаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
болса да көпке қиял асқақ жаным
сен маған сыр ашуға жасқанбадың
мен сенің бақытыңа қуанамын
тілегім алдамас ән жақсы арманым
әлі де сезім оты басылмаған
бағалап шын біледі асылдаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
білмеймін шықпадым ба тілегіңнен
өзіңе тіледім мен
бір сәтін жастық кездің сақтай білген
мен сенің айналайын жүрегіммен
әлі де сезім оты
әлі де сезім оты басылмаған
бағалап шын біледі асылдаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
сен менің бір көктемім келмей кеткен
сен менің бір құпиям ашылмаған
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ақылбек досжан бауырымыз бүгін бізде қонақта
хабарласқан тыңдарманымыз бар екен рақымжан иә
алло ассалаумағалейкум қазақ елі уағалейкумассалам рәке
алла деп аха өздеріңіз қалайсыздар шүкір шүкір аман есенбіз ал рәке ақылбек мырзаға іхі қош келдіңіз ы студияға рахмет

рәке рахмет хабарласқаныңызға сау болыңыз күніңіз сәтті өтсін
ал алғашқы махаббатыңды хабарласып тұрып қойыватыр мына халық қалай жауап бермейсің алғашқы махаббат әрине әрбір жігіттің мектепке кіргеннен табалдырығын аттағаннан
баяғыда рахат еді ғой қазіргідей емес те мхм
класта бір ақ қана әдемі қыз болатын еді ғой

бәрі біледі мен кімді жақсы көргенімді не болыпты онда

ол енді мектептің махаббаты ол бала махаббат деп санайды
ы неде жоқ ол ешқандай неде емес ыыы ооо жігіт болғаннан кейін бәрі мектептің махаббаты болған
мхм жақсы қызықты махаббат болды тарихы да болды
сондықтан оның қазір атын айтып жаңағы жариялаудың қажеті жоқ мхм
ыыы мектепте мен өте қызық ыыы күшті өткіздім
мен мектептің фанатымын
ол кезде дружина советінің председателі болдым
ыыы сондықтан артекке барғанмын мен кезінде
ммм ыыы сондықтан байдың балалары ғана баратын артекке жоқ жақсы оқыған балалар
жетінші к класында оқығанмын артекте
байдың балалары жақсы оқиды күшті мақұл байдың баласы болып айта берейінші жасұлан жасұлан осы мені бай қылып санап бір күні мен күшті бай болып кететін шығармын аумин

мен мен ііі психолог мен психолог емеспін дейді бірақ сізге қарап отырсам өте қатал бәрінің орнымен болғанын қалайтын жан сияқтысыз дейді
иә өте қатал ыыы өте қаталмын
өте қаталмын ммм шынымды айтайын жаңағы саған ыыы көп адамдар жұмыста шыдай береді мхм
мен резкий мен кішкентай ыыы екі минут кешікті ме адамға звондап тастаймын но өзім кешікпеймін

ооо күшті ағам келіп қалыпты ғой әзіл түсінбейтіндер жазбаймыз ба
қош келдіңіз аға ау білмеймін қатты жақсы көремін осы ағаны дейді тілектес деген қыз жазыпты
иә рахмет
мектептің фанатымын деген қалай кетті дейді
мектептің фанатымын деген мен шынымды айтсам ше мектеп деген қазір абыройы жоқ нәрсе болып қалды
бұрын деген біз шынын айтайын ыыы кластасымыз ы класс жетекшіміз қазіргі күнге дейін звондап қалса кәдімгідей тік тұрып сөйлесеміз де ол мен қазіргі көріватқан инстаграмнан анау
ыыы баланы тәрбиеші ұрды анау немесе жаңағы мұғалім бірнәрсе қылды кезінде деген біз анандай кілтпен директор былай былай ұрған кезде
бірақ до такой степени қазір сол ағайлардың көзінші темекі де шекпейсің ғой өзің жасың қырықтан асып кеткен ағай ағай ағай деп тұрасың
не деген тәрбие болды да ал қазір біз бұған біздің ата аналар ойбай менің балам ойбай деген ол дұрыс емес
баланы бердің бе мектепке сол мектептен ашылады мхм мен сондай нем шығар
енді қазір ыыы соңғы талқыланып жатқан ғаламтордағы дүниелердің бірі балалар мектепте еден жуу керек пе жуу керек
жуу керек жуу керек мектепті вообще мектеп деген нәрсені енді біз енді ақша жинамайтынбыз расы да ақша жинамайтын ол кезде
бірақ мектепті мектеп қылатын сол оқушылар
біз соның бәрін жасап сол түнімен күні сояқтан білмеймін мен жаңағы сол мектепке кіргелі мен жиырма алтыншы шоқан уалиханов атындағы мектепте орта мектебін бітіргенмін
соның кіргеннен соның активисі болдым шыққаннан сол сол сосын бар ғой мектептің фундаменті бар ғой қандай болады сол а шүкір мұғалімдердің бәріне рахмет айтамын алғысым шексіз
мен университетте қатырып оқыған жоқпын бірақ қызылмен бітірдім өйткені мен мектепте білімім мықты болды да ары қарай уже кетті ғой
айттым ғой саған байдың балалары күшті оқиды деп
өзіміздің красавчик жәке эфирде таяп қалды сіздерге сәттілік ауырмаңыздар аман болайық ал ақша тақырыбы күшті болды жұлдыз эф эм
рахмет ешкім ақша туралы әңгіме айтқан жоқ қой
ассалаумағалейкум түрік пен үнді сериалдарын алып тастап тек қазақша сериал қоюға қалай қарайсыз
өте күшті қараймын
ақыл аға өз өзіңізге жиі айтып жүретін сөзіңіз қандай сен күштісің

айтпай ақ қояйын кім екенін
мен вообще творчествода ешкімді бөлмей
мен тоқсан тоғыздың ана саған қалай
иә өрлей берсін ешқандай нем жоқ
или тоқсан тоғыз туралы или тоқсан бір туралы айтамыз
тоқсан тоғызды қай тойда көрдің сен ыыы наргиз екеуміз бір тойға барып едік қой ыыы сол тойға келген наргиз екеуі тойға барып жүр сен не істеп жүрсің
мен жұмыс істеп жүрмін а молодец
бізде шамалғанда жиналыс болайын деп жатыр бүгін гаилар бізде жүр ау деймін бұрын көрмейтін едік ондай милиция ағаларды шұбырып жүр
жиналысқа баратындар кеш қалып қоймаңыздар дейді
болатын бала жастайынан деп бекер айтпаған екен дейді
жиырма алтыншы мектеп қармақшыда ма еді әлде қазалыда ма точно білмей тұрмын қармақшыда қармақшыда кармакчи дейді ғой
қай жақтың жігіті дейді енді қызылорда облысы қармақшы ауданы
ккм жетпіс жеті деп қойсам ба мхм
жаңа ыыы ұстаздарыңыз туралы айтып қалдыңыз дейді ұстаздарыңыз үшін не істедіңіздер дейді

жоқ басқаларға үлгі болсын материалдық неге осы қазіргі дүниеде біз обязательно материалдық не мен мен мұғалімнің ыыы қарым қатынасым өте жақсы
класс жетекшіммен де осының өзі қазір жетеді
оны мен қазір анаған бүйттім анаған үйттім бүйттім дейтін нәрсе керек емес
мен просто жақсы көремін неге материалдық тұрғыдан деген сөзін естіп ыыы орыстың бір мынадай сөзі есіме түсіп отыр
любовь есть она не может не есть деген ну да
ақылбек досжан таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
алдыңда сырымды ақтара
несіне алдыңда ақталам
ақ парақ қолымда қаламсап
таңым жоқ өзіңсіз атпаған
таңғы арай таңғы арай тамылжыған таңдар ай
біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай
таңғы арай таңғы арай ақтарылды ән сарай
өзің біл өзің көр не боларын ары қарай
айтпасқа болмайды бұл жайды
айтылмай қалса егер сол қайғы
күтумен өткенге не жетсін
толықсып бататын түнгі айды
таңғы арай таңғы арай тамылжыған таңдар ай
біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай
таңғы арай таңғы арай ақтарылды ән сарай
өзің біл өзің көр не боларын ары қарай
таңғы арай таңғы арай тамылжыған таңдар ай
біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай
таңғы арай таңғы арай ақтарылды ән сарай
өзің біл өзің көр не боларын ары қарай
таңғы арай таңғы арай тамылжыған таңдар ай
біл жаным бұл жүрек ғашық етті аңдамай
таңғы арай таңғы арай ақтарылды ән сарай
өзің біл өзің көр не боларын ары қарай
өзің біл өзің көр не боларын ары қарай
жарнама
қызым бүгінгі сабақтарға дайынсың ба
иә мам
онда неге рюкзагың сондай жеңіл ой мам енді барлық оқулықтарды алып жүрудің қажеті жоқ
оларды жүктеп алып планшетте дайындалуға болады
жеңіл оқып көңіл көтеріңіз
галакси мания акциясына қатысыңыз
галакси таб планшетін сатып алып чекті самсунг нүкте кейзет сайтында тіркеп галакси фит немесе галакси фит е жүз елу фитнес білезіктерінің бірін ұтып алыңыз
толығырақ сайттағы акциялар бөлімінде
виза урбан көзір сенің қолыңда жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл виза урбан
үш ай пайызсыз сатып алынған зат үшін чекті қайтарар виза урбан
оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір
виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласың
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
таңғы арай таңғы арай тоқтар серіков ағамыз бен ыыы бейбіт жеңгеміздің орындауында соңғы шыққан әндердің бірі
ақылбек досжан бүгін бізде қонақта
ыыы сенің жерлесіңнен хат келіпті ерболат ержанбаевтан
зулаған өмір ғой өмір деген желқайық өтесің де кетесің деген ең бастысы аманшылық болсын дейді амин
от души күледі екенсіз шын жүрегіңізбен дейді
умный жігіт екен деген хат келіпті
ааа қайдан көрдім десем бәсеке сериалының ең соңғы сериясынан көрген екенмін ғой қара үйдің ішінен дейді
иә адам келмей қалды ғой
мен бір қай бір түскім келді дейсің сол жерде актер келмей қалды аха
сосын оңайы біздің үйден костюм алдыру болды
ақылбек мырза дейді бәсекеде есімізде дейді ыыы очоудың айтқаны бар дейді
жұлдыз эф эм эфирде жасұлан қали анар мыңбаева деп оны эфирге қалай өткізді
ыыы қалай а бәсекенің бір сериясында ыыы ешқандай не емес ыыы жасұлан тұрғанда айта береміз ғой
ол кесіп кесіп тастамады ма бізде сондай бір нәрсе бар ғой қазір
әр каналдың өзінің қара тізімінде бір адамдар бар екен
иә радиоларда да бар екен қара тізімдегі адамдар иә мен мысалы бар жерде қара тізімдемін

бірақ жұлдыз эф эм ге келеді иә рахмет сізге сол үшін
ыыы мен негізінде былай айттым ғой бағана басында ыыы бір қызықты нәрсе болса барғым келеді а былай андай
ыыы қанша сериал түсіріватсыз қайда түсіріватсыз қашан сериал түсіресіз қашан кино түсіресіз тарихи сериал кино түсіресіз бе деген
бас продакшнның мағынасын айтып бересіз бе ақыл аға большой авторский состав большой авторский состав күшті
ал жалпы осы бас бас бас бас түсіндік жарайды бар жерінде мағынасы бар аха
жалпы сіздің бүкіл осы жобаларыңыздың ішінен өзіңіздің ең алғашқы жобаңыз есіңізде ме және ол қалай аталады
ең бірінші жасаған өзім деп жасаған не ме әлде бас продакшн ба
ііі егер өзімнің жасайтын болса ол кезде ең бірінші жасағанымыз ноу комент деген болған мхм бағдарлама ол
одан кейін тематик болды ал бас продакшн болып бастағанымыз ең бірінші ол вузеры болды

а ақыл мырза қаншалықты жол патруль полиция қызметкерлері сізді танып кешіріп жатады
жалпы жиі жол ережесін бұзып тұрасыз ба

мен өмірі мен асығып жүремін ғой ыыы телефонмен сосын жаңағы хорошо что мында блютуз шықты қазір ыыы бұзамын сосын
бір күні соңғы рет ұстап алған кезде балам екеуміз келаттық
папа ау осы гаишниктердің бизнесін білдім деді ол мхм

ыыы сосын айттым мен патрульдің продюссерімін
ой кәне деп ол жерде еще интернет дұрыс ұстамайды ютубты ашып анау праваны енді енді
і көбінесе ыыы звондаймын мхм патрульдің балаларына продюссерлеріңді ұстап алдыңдар айтыңдар деп өте жақсы
негізінде сериал хит қой
мен ыыы ризамын полицейлер түсінеді
мхм балдармен кәдімгідей әзілдесіп қояды жақсы көреді иә жақсы көреді
жақсы сериал ғой талдықорғанда түсіреміз
ризамын ғой осы ағама басқалары сияқты ғибратты әңгімелерді іздеп пост үшін қысқаша кім қалай түсініп алады өзі біледі дейді
қысқа ғана терең мағыналы қылып жібере салады дейді
ақыл аға жәкеңнен продюссерлік шыға ма әлде кешігіп қалды ма дейді

жоқ конечно ы оның орта ы кеші жоқ жәкең өте мықты адам
сондықтан ол қазір өзі де телевиденияде продюссер болып жүр айтпайды бай

барахолкада сатады
күлкіден жібереді екен ағамыз ағамыздың күлкісіне риза болып отырмыз дейді көршілеріңіз ұрыспай ма дейді
көршім жоқ менің

таң атпастан мынандай күлкімен күлсеңіз әрине
жоқ ыыы негізінде эмоцияны шығару керек аха
ыыы күлкі ол кәдімгідей маған энергия береді
ал машинада отқанда мен өте өлең көп айтамын

бірақ соңғы рет жалғыз өзім жүріп қорқып қалдым
не үшін не болып қалды
айтпаймын оны жолда маған көп адамдар тиісті кәдімгідей десең бе қойшы
машинам әдемі ау деймін машинама неме дейді машинам әдемі ау деймін

мен құдай қаласа ертең емес понедельник ыыы эфирің бар ма эфирден кейін кеттік талдықорғанға барамыз
саған әдемі адамдар ғана тиісе ме әлде
былай істейік нұрғазы сен өтпейсің нұрғазы
жағың қарыссын
эфирде таңғы шоу
мен мөлдір көзіңе
өр мінезіңе ғашық болдым
кім байқап еліңнен
қайта көремін деп асық болдым
аңсадым аңсадым соны
қиын ау махаббат жолы
мен сені іздеген жоқ едім
жүрегім іздеген сені
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
мен асқақ кезімді
жан мінезімді саған қидым
сол үмітпен келемін сүйіп көрмеп едім сені сүйдім
аңсадым аңсадым соны
қиын ау махаббат жолы
мен сені іздеген жоқ едім
жүрегім іздеген сені
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
жүрек іздейді жүрегім іздейді
күдер үзбейді жүрегім іздейді
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
жүрек іздейді
күдер үзбейді жаным сен де байқадың ба
мен мөлдір көзіңе
өр мінезіңе ғашық болдым
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу ақылбек досжан
біраз ыыы кинолардың сериалдардың бағдарламалардың телебағдарламалардың және әнші ерке қызымыз дана кентайдың продюссері бүгін бізде қонақта тоқсан тоғыздың еще
былай дейді балаларға арналған хабарларды қалай көбейтсе болады
вот именно қазір бар ғой балаларға арналған мен егер шынымен де былай телевидение саласында өте ақшам көп не болса мен бір балаларға арналған канал ашатын
бәрі фундаментке байланысты сіздің егер балаға біз қазір инвестицияны дұрыс қоймасақ ол болмайды
сондықтан ана жолы да мен бір әзіл жазғанмын
егер болашағыңды ойласаң балапан каналына ақшаңды құй деп
шынымен ы өйткені ы қазір ыыы никелодиум ти си ы ти жи жи біздің балалардың бәрі уже соған көшіп кетті де
а ол аняқта не болыватқанын мен түсінбеймін ал аналар соған мәз боватыр
иә иә представьте сен енді сен ііі біз немен өстік менің аты қожамен өстік да мхм немесе жаңағы ну погодимен өстік иә

ақбибі ақбибі ау сен ыыы кейін кейін саған керек болатын бір ақыл айтайын саған ия айта ғой бүкіл халықтың алдында қазір
байлар сөйлегенде үндемей отыру керек
жоқ не надо байлар емес
қойшы сен шынымен де қазір шынымен ы адамның кішкентай жас ы бала кезінде қалай не қылды сол көбінесе қалыптасады мхм
қазақша ыыы сөйлеу егер сен я гарантирую онға дейін он жасқа дейін бала қазақша сөйлесе ары қарай ол ағылшынша шетелше бірібір фундамент қалып қояды ол қазақша түсінеді де
біз сол қазіргі таңда сондықтан балапан ы егер болашағыңды ойласаң балапан каналына ақша құй реально
ол ана басқа шоу моу ештеңе көргізбейді именно мульфильм именно жаңағы ертегілер именно жаңағы
мысалы ыыы бәріміз кезінде жаңағы жаңағы нені көрдік қой спокойной ночи малыши не мхм не ол
хрюша хрюша болывоттық қой мхм иә хрюша болып
қазір любойы сол степашка десе бірден білеміз де ол қалыптасады
бізде сондай шамалы не аз
негізі ақшам егер көп болса бір балалар каналын ашып соған жұмыс жасар едім аха
бір тентек деген сериал түсірдім ыыы бірақ рет болды басқа балапан каналымен жұмыс істеген жоқпын
мынадай хат келіпті деген бағлан абдырайымовтан келіп отыр
сәлеметсіз бе бағлан ағай
ақыл брат красавчик до нашей эры ға көзқарасыңыз дейді
ы оны мен әлі не ғой ыыы негізі інілерім өзімнің жақсы көретін інілерім түсірді ііі
әлі көрсеткен жоқ корсеткен жоқ жақын арада өзіме ы көрсетіміз деді
бірінші киноларын да көрсеткен өзім ойымды айтқанмын қазір ы медет ы мейіржан мейірхандар өздері ана жолы кездескенде айтқан
саған әзілі өтетін вайнерлер кімдер
жоқ жоқ жоқ
ыыы мен шынымды айтайын ба қазір ыыы көбінесе стендаптағы балдардың әзілдерін тыңдаймын
кім мысалға
ы қазақшадан ба иә қазақшадан жоқ
неге білмеймін
ііі білмеймін енді маған әзіл шынымды айтсам ыыы өзім ары қарай не қылып отырамын ба
ы бір жайдарманда болады күшті бір нәрселер ыыы сол қазір жайдарманда бір команда бар ана ақтөбенің балдары ше солардың әзілдері ұнайды
сосын ыыы байдың балалары ұнайды былай квн нен
ал вайнерлерден білмеймін бәрін просто не да оңай да добивкісін біліп отырамын

халыққа сол өтіп жатқан қазір сол ыыы мейіржан мен сека ғой деймін
сол бірақ секанікін мен секаны жақсы білемін күшті мықты актер бірақ реально соңын біліп отырамын
алдай алмайды ол енді сен өзің кәсіби маман болғаннан кейін иә сол үшін қиындау иә
ыыы айтса ақыл айтсын дейді бағлан абдырайымов офишл деген хат келіпті офишал ма офишл
мәкең мықты жігіт қой
мектеп ашу ойда бар ма дейді қандай
еу мен мен өзім і дұрыс мектеп ашу деген нәрсеге сосын шамалы қарсылықтарым бар менің
мектеп ашу ол үлкен ответственность мхм
сен просто біріншіден қазір мектеп ашу оңай емес екіншіден оған қаржылық не керек мхм үшіншіден сен біреуден ақша алып отырсың ол үшін ойлашы
ақкөңіл өзің өзің жетістіре алмай жүргенде өзіңді өзің ақкөңіл жүрегі бай кісі екен жарайсыз осы позитвіңізден құдай айырмасын жаңа жобаларыңызды көре берейік дейді
сұрағым бір сіп серьзный драмалық кино шығару ойда бар ма рахмет дейді ой көп бұл сұраққа жауап берген негізі
таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
таңшолпандай жарқыраған
жансың биік айданбаған
жолықтырған сендей жанды
қандай тағдыр қайдан маған
жүрегімде сенің үнің
көңілімде жалғыз өзің
мөлдір сезім сені ойлаумен
қалмады ғой менде төзім
ақ қанаты сынған
арман шағала
қанатын қаға алмай
қалған жағада
көнем бәріне
дейді бірақ та
жалған дүние
оны жылатпа
жаным менің жаным менің
өзіңді іздеймін
сен болмасаң сен болмасаң
сарғайған күздеймін
кездесерміз мүмкін әлі
кім білсін екеуміз
сенен жаным сенен жаным
үмітті үзбеймін
сенен жаным сенен жаным
үмітті үзбеймін
сүйіктім сүйіктім
сезімді сұлу сүйіппін
неліктен жаным саған
жеткізбейді күйік күн
сүйіктім сүйіктім
сезімге оттай күйіппін
жанымау жүрсің қайда
сағындырған сүйіктім
кінәләма кінәлама мені
мұңая да қуана да білем
тамшы болып жел сырғатқан гүлдегі
үмітімнен тайып құлап жүрек

жол жетелейді арман мен мұраттарға
жол жауабы жоқ алатын сұрақтарға
сен адастырма арманым жол бастаған
үйреттің өмір сырын алғаш маған
сен адастырма арманым жол бастаған
үйреттің өмір сырын алғаш маған
жолдардан жүріп өткен әнім қалсын
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
ақылбек досжан таңғы шоуда
киноңызға әлемдік деңгейдегі қай актерді шақырыр едіңіз және отандық актерлардан кім мықты дейді
жақынырақ сөйлейсіз бе ақылбек аға ааа
кешіріңдер аха өзімше шалқиып жатып алғансың ғой өзімнің үйімде жатқандай ше

бұл әлі киноға аха иә ал қазақ отандық ы қазақ актерларының ішінен
ііі көп актерлар
біз мен жақында ыыы қазір бізде әділ ахметов түсіватыр мхм сериалымызға өте ризамын творчествосына
ііі әділ ініме мен ыыы көп дүниені жұмысты мен әділ бірінші рет менің сериалыма түсіватыр сондықтан көп дүниені көзіммен көріп ашып
ііі сыйлайтын жақсы көретін актерларым ол азамат
азаматтың өзінің бір ыыы актер деп қарамайсың былай егер театрда азаматтың і қойылымдарына барсаң вообще басқа
мхм мен сондай адамдарды жақсы көремін
азамат өзім құрдасым досым былай жаңағы дос болған соң мақтап отыр деген жоқ ыыы
шынымен ыыы қазіргі кезде болыватқан ыыы актерлардың ішінде жақсы көремін мхм
сосын қыз балалар бар енді өзіміздің осы
соңғы кезде өзім ашып ыыы жақсы жұмыс істейді әлі болашақта деген жарқын жұлдыз болады деген ол индира
бақытсыздар бағында басты рольде өте тамаша актер
сосын ыыы очоудың образдарына мхм ең ыыы сосын образға кіру білуі жағынан маған асан ұнайды
асан мәжит габа иә
ііі болды түсіндік габа иә иә вот вот асанның несі енді көп қазір актерлер асан вообще супер актер
ал ыыы не дейді мына жерде менің әкем қоңыр ауылына қоңыр әулие басына барып қазір шашы қарайып кетті керемет киелі жер екен дейді
ооо күшті шашыңды қарайтуды ойлап отыр

ооо депутат нұрлан әлімжанов сияқты болсаңыз не істер едіңіз дейді
мен біріншіден депутаттыққа қатты не қылмаймын
мен менің ойым саясаттан бөлек
мен саясатқа бармаймын
ааа менен саясатшы шықпайды өйткені мынадай күлкімен кім саясатшы болады
иә сіз кино түсіріп жүре беріңізші
қоштасайық ыыы давай пока халқыңа не дейсің жастарға не дейсің
бай болайық аумин денсаулықтарыңыз мықты болсын
дами берейік өсе берейік ммм
ең несі бірінші ы әйтеуір елімізде бейбіт болсын әмин
жаңағыдай жақсы жаңалықтарымыз көп болсын
соңғы кезде енді екі күн болды ғой енді шамалы еңсеміз түсіп қалды андай ыыы жаңалықтардан
бәрі жақсы болсын аман болайық сау болайық күліп жүрейікші аумин
қалайсыздар жұмыс істейін күлкіден жарылатын болдым бірақ күлкісі керемет екен жылавотқан адамды күлдіріп жібереді
күліп түр күлдіріп жүр күлкі болма деген осы болар жастинг мен саған бір ақыл айтайын ба осы менің күлкімді сен ыыы жазып ал мхм вдруг мен өлгенде